<noise> Kʊkɔyǝ vǝ́ ǝ lǝh pɨ awʊ ŋwɨ vǝ́ ǝ lǝ sǝ no yurǝ we ko wǝǝ ǝ fɨ ŋwɨ o nuuru, wɨrokpǝ we vǝ́ o lo nuuru a la lɛ esie ŋwɨ vǝ́ e le sie ŋɨ a la lɛ ǝ s;s;srǝ kǝ kpotokpoto. fee kpii rɨ sanyaa awɛɛ ŋwɨ ǝ fɨ e kpii rɨ sanyaa. Ǝ tɨ nyanyapʊratuye mɨ onuhɔɛhɔɛtuye ǝ fɨ e kpii ǝ fɨ o toŋ e kpii atɨraŋpǝ e kpii bʊraarǝ wǝ́ wɨ lǝ kpɨ wuu wɨ la panɨ wǝǝ e ci po co mɛŋwǝ vǝ́ o lo co mɛŋwǝ ko oturu ǝ lǝ tɨɨ lä ayɩlɩtuyǝ e le kpii ko oturu a ya lée yee oyupǝ. E le yee oyupǝ pɨ la lɛ oturu nya caa oturu nya nyée ri.